Дар бораи муоширати моҳиён фарзияҳои илмӣ хеле зиёданд. Муаяйн карда шудааст, ки моҳиён тавассути иваз кардани ранги бадан, ҳаракатҳои узвҳои алоҳидаи бадан ба якдигар маълумотҳои гуногунро равон менамоянд.